No kõgõpäält piäsiq pandma rattalõ abitsõõriq alla, et tä saa lihtsält esiq ringi sõitaq, niimuudu et tä ümbre ei sataq. Ja ku täl om tuu küländ häste selge, sis <hesitation> võtat tsõõriq ärq ja algusõh näütüses hoiat esiq kinniq takast. <hesitation> Ja küll tä niimuudu nakkas sõitma varsti.